Waa comme <noise> color yaram <noise> couleur yaram <noise> mooy mun ngaa red <noise> am na mooy bu xonk bi <noise> am na white <noise> boobu mooy <noise> bu weex bi, am na <noise> grey mooy grey fii dañ koo wax, am na <hesitation> black mooy bu ñuul bi am na bu mooy bu pink. Yooyu color yooyu ñoo fi ñooy juróomi color yooyu ñoo am black, white, red, pink, ak purple, <noise> purple bi nga xam, mooy bi nga xame ne mooy bi nga xamante ne dafa mel ni grey comme dóomu taal la mel grey mooy boobu noonu comme dóomu taal <noise> la mel bu weex <noise> waaye weex bi dafa rax, boobu lañuy wax grey mooy dóomu taal <noise> waa <noise> juróomi color yooyu daal laa gis ne daal.